Ñáan yëla pëţoo san tekënolosi me bajoon doome tekënolosia, bajoon dooţëme ko unciwi uporëtabël bëmeţ ko unciwi <hesitation> uworënatër. bëmeţ ko unciwi interënet. me bamënţ ukuŋ bëcaţat kon mate baloŋ ja bëja bëyëlan pëţua te usëmen, pëlí bëdikaleempëna uporëtabël kon, ñáan purësir pëci di umundu wi san tekënolosi mte- këte ţi umundu wi ngëbangëlon ci bëmeţ kalon këme ko unciwi uporëtabël bëmeţ kalon këme ko unciwi ukamera bëmeţ ko unciwi uworënatër.